Sri Lanka ewodi daartol binndaangol ko tolnoo e duuɓi ujineji tati, tawi ko wuro ɓooyngo wiyeteengo Anuradhapura woni laamorgo mum ko ina tolnoo e duuɓi ujindere goo e tammere tati.